Emieni la nʋ anɛ bʋakʋ ikpɔla niɛ ladʋwʋ dʋnʋ ʋtiava wʋ naba nʋ ɛkʋɛdi buamɛ edzʋa yɛ tala wʋnama kʋtʋ yɔ itsede yovʋ wʋnama kʋtʋ yɔ itsede yodole awʋ inyezɛ bʋamɛ kʋmakʋtʋ na awʋ ɛlʋma wanʋ nʋ emie ayɛyuɛ kʋmamʋ awliɛka ka ɔlʋna wani kamaxa nʋ ɛsɛbʋɛ ni avala mɛ womakʋtʋ nanʋ emie ayɛyuɛ boakʋ ɛtufue alʋ wani atami ɛlʋmɔ ayɛsɛ wani namadʋ ayili kawʋ ɛtʋfue wani eyadowʋ nʋ inabʋtiko eyadʋwʋ niyeye ayɛsɛ ni eyaduwʋ nɔnazɔ alɛ baku wunatsi naxa alɛfʋɛ eyadʋwʋ nɔnadʋ ɛlʋmɔ kalɛ eyadʋwʋ nanɛ bʋakʋ emʋ yedefʋ kɛ mɛ yakutu yɔ ɛkʋɛdi mayɔ kɔdʋ nemʋ mamʋ ɛsɛ kɔbʋɛ kuati yadʋwʋ nʋ mʋ anɛ bʋakʋ afo kɛmaxɛsɛ nʋ yanɔlɔdʋ nɛfʋnʋ ɛvlatsɔ mayɔrnabʋtiko mahɔsɛ fa kɛsɛdi layakpatu yɛ kɛsɛdi la yaba kɛ tsɔɔ komɛ alo lano yanɛtʋ malʋ labati kɔsʋyɛ meyadʋyɛ mayinu eli mɛ amɛ lakɔlɛ mɛ ikpɔla mɛ ayinyezɛ kʋ lakawʋ edzʋɛ bʋakʋ lakawʋ bakʋ itsede nakʋtʋ nevʋi yela ɛtabi dʋ kabʋɛ kawʋ kʋ want nayɔ ɛfʋfʋewani sʋɛ yoyodʋ kola mawʋɛsɛ wani ɔkaxa nʋ ʋbʋɛna. Labʋɛ nʋ awʋ ɛlʋmɔ wani kɔne doli kɔne dde kɔne doli emie ayɛsɛ mʋɛla lasale kʋ adzasʋɛ amɛke lakʋ ɛtsɛ yɛ bʋakʋ ɔyaba bila ɛlʋmɔ beneni makʋfʋ tsiba tala mɛ wʋ ɔlʋlʋ la labʋɛnʋ kʋne bʋ ɛlʋ nʋ nayɔ inabʋtiko emie nakele yi mʋani nayɔ kele mʋani kʋ ɛtsɛ kɛmakana ɛlʋmɔ bene buakɔmaysi bʋɛba emie sʋɛ mɛ wʋ bʋakʋ wʋdʋ emie la wʋdɔla nebʋ ɛli nʋ wazinye mʋani la wekele mʋani mɛ labʋɛta nʋ kʋnebʋ amɛ ayɛlʋ ɛyisiayi bʋakʋ uwolowʋ kekele kʋ mʋ wuta kʋnebʋ ɛlo nʋ wobo yvʋ mʋani la wazinye muani kʋ amɛ ayʋsɛni kɔmalɛ ɛlʋmɔ bʋɛ poo lakawʋ ayɛ sɛ kɔmanaba mɛ wʋkamʋ ɛdila nayele mɛ wʋkamʋ ɛdi mɛ wʋkebo ʋvo kaxa nalɛ.